Wo ga dimma kébé ahan kéye deubou ηeye i raga i ga biréna falé, wonta tini i raaga mais wotina i ya biréna falé, bawoni a ray gnana a kotou daηe yanti makha i raga kitta a moyen ti makha i raga kitta kha woga biréné duna ké bé lenki, kunganagna makha technolzie ké gana gna makha a ya siréni, bawoni fofo sou wathia a sou marsséne ti kougna téléphoni kou portable telephone portable ni kou, ordinateur ni kou fofo sou hara ngana gna moula a nan daga bank gna koun thiou sou sou khalssi nkhibaré a sou marsséne ti ké technologi ya, donc ké gnani.